A te nuu tu kasati conjeniar chii tuo jintii vilote kiví te jaou ntií viñu yua jintou jii vilou te karijinií vilou te yua tuo kasatii confiniou, te nou kasoukinií vilu jití tu naa kasatii.